Kua tembiporu yamboyere iñaka ipuere vaera omongui ñakitava <noise> ani ipuere vaera oyojo ki, mbaeti ñanoi yave kua <noise> tembiporu yande, rope yave ipuere yaiporuvi angua.